gott kvöld það er verið að ljúga að þér á hverjum degi ekki akkúrat hér og nú

falsfréttir og samsæriskenningar vaða uppi á samfélagsmiðlum og hafa mikil áhrif á vestræn samfélög í nágrannalöndunum eru til dæmis

ætlum að ræða um þær og ýmislegt fleira við Elfu Ýr Gylfadóttur framkvæmdastjóra fjölmiðlanefndar

en fyrst fáum við til okkar Eirík Bergmann

eða samsæriskenningar og popúlismi þar reynir hann að tengja með fræðilegum hætti áhrif samsæriskenninga og falsfrétta við uppgang

það eru kannski svona þessir þrír þræðir sem að hafa verið einkennandi

sáum ástæðu til að reyna tengja

þessa þrjá þræði saman

að hægt sé að teikna upp einhverskonar mynd

hvernig sér í lagi

stjórnmálamenn beita samsæriskenningum og falsfréttum í

sinni pólítík og þá sér í lagi til að fá fólk

við sig höfum við séð þetta gerast já já á hverjum einasta degi á á þetta sér stað og yfir seinustu þrjátíu ár hefur þessi tegund stjórnmála verið að ryðja sér til rúms

aldrei meira heldur en á seinustu árum það á við beggja vegna

og víðar reyndar fréttir eða fréttir sem eru unnar með þeim viðmiðum sem ábyrgir fjölmiðlar setja sér það var þriðjungur frétta í Svíþjóð

fréttir hvað segir það okkur um stöðuna þar það

lýsir þeirri tíð sem við erum á hliðvarsla hefðbundinnar

tuttugustu aldarinnar er er farin og við lifum á tíma upplýsinga óreiðu frekar heldur en því að fólk geti nálgast traustar og réttar upplýsingar það er engin sátt um það í samfélaginu hver segir réttar fréttir og hver notfært sér þetta ástand til að ala á ótta í garð hópa og stillt sjálfum sér fram sem einhvernskonar vörn fyrir fólkið sem að óttast ákveðna hluti yfirleitt

hlutir sem poppúlistarnir hafa sjálfir framkallað í hugum fólks þeir stilla sér upp sem vörn

þjóðarinnar almennings gegn

og hins vegar

á sannleikurinn undir högg að sækja já þú

inn í það að fara framleiða falskar fréttir í aðdraganda forsetakosninganna í

náungar sem höfðu áður verið að falsa fréttir um lækningar við krabbameini og

með því að tengja þetta inn í

á netinu þá gátu þeir fengið töluvert

af fréttum

framkallar gríðarlega umferð á á netsíðurnar þeirra þeir tengja þetta

inn í Facebook

í Bandaríkjunum um bandarísk stjórnmál þannig fer þetta allt af stað þegar líður á árið tvö þúsund og sextán eru þeir farnir að mæta þarna í verksmiðjuna sína þetta var raunveruleg verksmiðja

þetta var fyrir ofan

mæta þarna á Bens unum sínum þegar þeir voru búnir að tromma upp auglýsingatekjurnar þetta er

stjórnvöld gera það bæði í Rússlandi og annarstaðar ekkert bara í Rússlandi ég fór til Moskvu meðan ég var að vinna þessa þessa frétt og tók viðtöl þar við ráðamenn

þar er þetta auðvitað allt annars eðlis þar er samsæriskenningin sú að Vesturlönd ætli sér að grafa undan rússneska

Riot stúlkurnar upp sem útsendara erlendu leyniþjónustunnar því það er óhugsandi í þeirra huga að ungar rússneskar stúlkur mótmæli stjórnvöldum með þeim hætti sem þeir gera heldur búa þær til úr óvin í umræðunni og það eru sagðar endalausar fréttir af því

þegar þú ert búin að því þá er ekki bara réttlætanlegt að fangelsa þær fara illa með þær brjóta á mannréttindum þeirra heldur er það hreinlega skylda ríkisins að verjast þessum

innrásarher það er svona sem

innflytjenda inn í vestræn samfélög hefur skapast svona samfélagsleg streita

hvort kemur á undan samsæriskenningin og falsfréttirnar eða bara þessi

þjóðfélagsumræða sem sem hefur fylgt því og við þekkjum þarna kemur þú að mjög áhugaverðum þræði það er erfitt að greina þetta allt í sundur því þetta þvælist allt saman það einmitt gerir samsæriskenningar svo áhugavert viðfangsefni í þessu tilviki ertu með ástand þar sem fólk hefur réttmætar áhyggjur af þróun þjóðfélaga sinna miklir fólksflutningar hafa áhrif á samfélög breyta samfélagsgerðinni hafa áhrif á menninguna og svo framvegis og það getur verið vel eðlilegt að hafa áhyggjur af slíkri þróun vandinn er sá að sá ótti fólks er misnotaður af óprúttnum stjórnmálamönnum sem ala á óttanum magna upp ógnina og í huga fólks mynd af þjóðfélagsásandi sem á sér enga stoð í raunveruleikanum þannig er búin til ótti og það er alltaf gert tvennt með þessar samsæriskenningar það sem þú ert að tala um núna er Arabíu samsæriskenningin um að íslamsistar ætli sér að taka yfir Vestur Evrópu þetta sé ekki bara einhver þróun sem á sér stað heldur sem er raunverulegur og er til staðar

og býrð til úr honum eitthvað sem á sér enga stoð annars vegar er alið á ótta gagnvart hinum ógn en hins vegar er sökuð um að hafa svikið þjóðina hinn almenning í hendur hinna utanaðkonandi ógnar og þetta er alveg ótrúlega sterk orðræða í stjórnmálum og hefur orðið einkennandi á undanförnum árum á Vesturlöndum í Evrópu og í Bandaríkjunum já takk fyrir þetta Eiríkur við ætlum að fá inn hérna næsta viðmælanda falsfréttir og markviss

stjórnvalda í löndunum í kringum okkur en hvað eru íslensk stjórnvöld að gera og hvað ættu þau að vera að gera og hvaða ábyrgð hvílir á herðum almennings það eru jú þið sem lesið fréttirnar

fyrst og fremst vegna þess að allt frá tíð upplýsingarinnar þá þurfum við að treysta á það að við séum að fá réttar upplýsingar til þess að geta mótað okkur skoðannir um menn og málefni til þess að geta kosið til þess að geta verið virkir borgarar og svo framvegis og þegar við fáum mikið magn af röngum upplýsingum og förum að byggja þá getur það farið að hafa áhrif á lýðræðislega borgaranna og valdið ákveðinni í samfélaginu sem menn geta ekki komist að samkomulagi um neitt lengur

er þetta gegn vestrænum gildum eða

í þeim löndum þar sem

óreiðu er beint að já það má kannski segja

það eru fræðimenn sem hafa hafa gengið svo langt að segja það

ein af ástæðunum er kannski líka sú

og falsfréttir beinast mjög mikið að því að að fólk geti ekki treyst lengur því sem er að koma frá opinberum stofnunum skapa tortryggni gagnvart réttarkerfinu þinginu kosningum

og svo framvegis kannski það sem við höfum heyrt en ég held við þurfum líka að gera okkur grein fyrir því að þetta er meira heldur en það þetta er líka svona málaflokkur þar sem eða falsfréttir geta haft áhrif á öðrum sviðum til dæmis bara fyrir

þremur vikum síðan birtist grein í bandarísku tímariti þar sem kemur í ljós að sömu rússnesku tröllin og höfðu verið að dreifa röngum upplýsingum í aðdraganda forsetakosninganna þau höfðu líka verið að dreifa upplýsingum um

leið til þess að veikja undirstöðuna það eru það margir sem hætta að hafa trú á þessu bólusetja ekki börnin sín og svo framvegis þetta liggur náttúrulega bara mjög nálægt

grunnstoðunum í í samfélaginu að fólk bólusetji börnin sín og algjörlega það er kannski líka þessvegna sem við þurfum að gera okkur grein fyrir því að þetta þetta tengist svo mörgum sviðum og

í nýlegri rannsókn í Svíþjóð þar sem þeir eru að kortleggja þetta

er þetta bundið bara við

eykst þetta verulega og í kjölfarið á því er

þarna tvö þúsund og fimmtán

þetta er fólk sem er á launum á tólf tíma vöktum það er búið að kortleggja þetta á Norðurlöndunum þannig er þetta allstaðar á Norðurlöndunum sem er í raun og veru að taka þátt í

dreifa röngum upplýsingum senda út myndbönd myndir og svo framvegis til þess að hafa áhrif inn i umræðuna og eru þeir hér það bara vitum við ekkert um það er ekki búið að kortleggja það

hvernig staðan nákvæmlega er hér ég held við séum svona kannski af því við erum eyja og aðeins

því fjær sem lönd eru yfirleitt sjáum að þetta gerðist

kannski fyrst í Finnlandi og svo dreifist þetta svona vestar við komumst ekki lengra með þetta núna

þetta gott í kvöld verið þið sæl